ايوا انا بارعة وماهرة بالسباحة لانه تعلمتها من طفولتي وتمرنت عليها، لكن انه اقدر انه اقعد طافية على سطح الموية <hesitation> في وجود عاصفة بحرية هذي صراحة ما قد جربتها، ولكن اعتقد انه ما حقدر يعني او على حسب شدة العاصفة، لانه العاصفة البحرية يعني قوية.